طيب رسالة الشكر أول حاجة تكتب تحية ودية مثلا أهلا عبد الرحمن ، سلام عليكم ، كيف حالك، <hesitation> أشياء هادي. بعدين قدم شكرك بشكل صادق ،أذكر السبب اللي يخليك ممتن له ،حاول تظيف تفاصيل تعبر عن مدي تأثيره عليك ،أستخدم النبره اللطيفة ،ركز علي المشاعر الإيجابية في نهاية الرسالة ، <hesitation> تكت-يعني تكتب حاجه مثل اتمني لك الأفظل أختم رسالتك بتوقيعك مع خالص الشكر أو تحياتي الحارة أو صديقك الوفي الأشياء هاديلا.